U len u raeh tagoan te mamangil e goan, u hahualu, tara sah elia kajin kui e nouk a mij toukui hatot tagoan tur hahualu hatane no tara bongbong bet na tuan na poaj ni soh. Mes u len te mamangil e gon, u Sarare. Sarare bu hatonom nu len, le kui se nouk a mij toukui turu mangil hatot tagoan, bet na hakap haraeh e nouk a mij toukui te mangil e goan turu sia u wik